Aban mu asetsena nna wimuhyɛn mu asetsena dze, emi m'afamu no mebɛfa wimuhyɛn mu asetsena osiandɛ emi muhun dɛ wimuhyɛn mu asetsena bɛyɛ dɛw akyɛn aban mu asetsena ͻnam dɛ wimuhyɛn ber biara onya akwan tu nenam wimu no ntsi, aber na aber nyinara menya akwan dze ehu mbea afofor na ͻbͻboa me so ma bea minyim no nyinara no metum menya bi aka ho.